Me vënë baste për sporte mund të jetë argëtuese, por asht e rëndësishme me e bë me moderim. Nëse nuk kontrollohet, mund të kthehet në një varësi edhe të ketë pasoja të rënda financiare. Asht mirë me qenë të vetëdijshëm për rreziqet edhe me vendosë kufij.